Dito tʋrʋ wɛ, ditonɩŋɛ lʋŋñ do tʋrʋ wɛ tɔɔ bá bɛlíya ka lísí, ka dzɩŋ sɩ ŋ díto tɔɔ dzɩŋ mɔ ŋsɩ álámɩná dí tɩ tɔɔ fɛnɩ dóŋɛɛ? O! Dito fɛ dóŋɛɛ. Amá ditonɩŋɛ tɔɔ-tɔɔ bá tɔñŋa sɩ dí ti lɔɔ tɔɔ mʋmʋ tʋrʋwɛ, ŋ tʋrʋnɩŋɛ wɛ bíɩ ŋsɩ álámɩná dí tɩ, dóŋɛɛ ya dóŋɛɛ ɔɔ yúku, ɔ yɛná tʋmʋrɛ, ŋɔmírɛ, ɛŋŋhɛɛ! Gbɛtɛrɛ dɩ mɔsɩ mʋtɔ, mʋtɔ asáŋtɔɔ, mʋtɔ asáŋtɔɔ to ñna wárɩ, mʋtɔ asáŋtɔɔ, miiná mʋtɔ, miiná mʋtɔ, ñna miiná mʋtɔ wɛ bʋmɛ. Ñŋ álámɩná lɔ ŋñ di miiná mʋtɔ, ñna ŋ dóŋɛɛyá na ŋŋlaafíyaá. Ŋná miiná mʋtɔ na náŋtɔ. Ñŋsɩ dɩ lí bʋná wárɩ, telóo mɔsɩ, <hesitation> kpelóo-kpelóobiya mɩlímɔ bá buná bɩ kókó, kpelóobiya mɩlímɔ bá buná bɩ kókó, bʋʋ dɩí yá sɩ <hesitation> aláŋgba aláŋgbaá ɛ. ɩíɩŋ kpelóobiya mɩlímɔ bá buná bɩ kókó, ééé <hesitation> bʋnáá fɛ dóŋɛɛyá pááá, bʋʋ fɛ dóŋɛ. ɩíɩŋ ditonɩŋɛ tʋtɔɔ mʋʋ yáláa ka dzɩŋsɩ ñŋ álámɩná di tɩ bʋʋ fɛ ɩ dóŋɛ ka fɛɩ alaafɩya tɔnɔɔmɛ ɔ yálá ɔ yɛná tʋmʋrɛ darɩ dí dɛɛ ɔɔ gɛyá wɛ. Ŋnáa? Mʋtɔ, miiná mʋtɔ asáŋtɔɔ, kpelóo ɩíɩŋ kpelóobiya, ɩíɩŋ bʋná ró, bʋná ró bʋʋ fɛ alaafíya, bʋʋ fɛ dóŋɛ pááá. Ŋnáa? Ditonɩŋɛ tɔɔ má báásɩya ka dzɩŋ sɩ dɩ fɔlɔɔ dzeé dɩí dí tɩ ka yúkúna dóŋɛɛ dzɛ. ɩíɩŋ ñŋ bʋtɛɛ mɩnɛ ɔɔ, matá dzɩŋ tʋrʋ kakɩ tʋná ró bɔɔ ɩíɩŋ.